Eee nzo arroz nakiz, arroz nane', ee jwa'n arroz nakiza' tayal jwa'menna' kon mol, kon ngid enchilado mbesmen, le este arroz nane' pues jwa'na tayal jwa'mena kon ta', kon este kald ngid, kad ngid nit ye, thayal jwa'mena kon ngo yes